د برقي وسایلو هدف دا دی چې: د ورځني ژوند کارونه اسانه او چټک کړي. برېښنا وکاروي ترڅو شیان چالان شي، لکه یخچال، ماشین، پکه یا کمپیوټر. په کور، دفتر، فابریکه او روغتون کې مرسته وکړي. یعنې، برقي وسایل د کار، آرامۍ او تولید لپاره ډېر مهم دي.